Bè preferiæ no perde né l'un né l'atro comunque s'aise da motivâ a preferensa de 'na perdita scimile dieiva che me saieiva ciù cao perde a vista perché son un muxicista e se no sento ninte no pòsso ciù fâ quello che fasso e me saieiva proprio saieiva un despiaxei enorme pe mi